Mbae iyoea esponja jei supe reta, kua mbae iyoea oeki kaviko mbae supe, kirai ndipo kua oime yave kua mbae ikiague reta oi, jaema kuarai yambojiriri yae jokua mbae ikiague reta rupi jaema opaeteiko oeki kua eh kua, mbaeti eteiko mbae oeya